Ri lalenna taqsessowe akkedua gangkanna akketellu tauwe massikaq gigi nasabaq iyaro sikaq gigi e makanjaq laddeq untuk kesehatanna isi e